So mi yiɗi mi ɗusta sukaari e ñyamunda am, ko mi watta kanjum woni mi accay ñyande ñyiri, e ñyande marori, e ñyande mbayeri. Mi Soo ñyande ñyebbe e alkamaari.